Ēnukuréén yaan irégmé nisébiyé duniyee yo yoomé énaab. Wa ociilmé nisébi énaab, mara néni éŋapi, néni bo néramba noom, bala aw bétiŋul sindo, néni aan añowuti aw bécéét. Mara énaab néni éŋapi, babaaj buniiw banja ékaan. Buniiw babu bo boŋumé émugi éni bupiyohé nénini. Bu may sindo néŋapi, éni uhankénut, bugaan guñowut, aw bécéét. Ēnaab wo wawé wanja ékaan mé écimé nisébi yo